Kua mbae je aspiradora jeva jaeko yaiporu ipuere vaera opaete mbae eh ikiakiava yaesa oiva ñamuata pipe, omboivitu jaema jukurai yaeki ñamuata jare yayoe pipe jaera osirive jaera yaiporu kua mbae